Ny azoko onondraiky mahakasiky zapôn tantarandreo ambesa <hesitation> Ia, misy lera zen̈y reo nisy fotônanay zen̈y reo nitaky ny fisintahana, fisintahana manôkana zen̈y reo de avy eô zey raha in̈y kahiandreô Sokiokio in̈y azoko ono. Avy eo zey lavalava nandin̈y ela ela zen̈y reo nanano izy io. Avy eo amizey zen̈y na- nandritry ny fotôana in̈y zay zen̈y tsy maro zen̈y ny olona tsy nahazo nandeha tamy faritry misy rô.